Vǝ́ ǝ lǝ kǝ sǝ eweesa e le pe fii wǝǝ vǝ́ kɨ la cɩɩ ǝ lǝ́ǝ fɨ yɨ ǝtɨnɨ rɨ koruu kɨɨ. mɛŋrǝ joru vǝ́ mɛŋrǝ lo co wǝǝ kɨ la kaalɨ oturu ǝlǝ fɨ e le ke fii gukpǝ ko wǝǝ e le yee oyupǝ oturu ǝ lǝ fɨ e le yee.